Ugomfi we sababisha ni mtru etreete kasi we hutrania matreta a vandu. ncho ngakuiya klooshi ti kvishwa sa yo watraamia na vamama oh veisa momu oh klevo velo ve isa tiki ve tuukama foo fo kaa kweeva undusha fo, kwa choocho ukamelolya mmba wa lolya mndu mfele wa mwalika atramle na vamama waili baraseni mmanye mmba yo ilinsha fo yetre kasi fo ni klooshi cho che kivishwa chee kuniinga vandu vakauwaama klooshi. Tata wa familia ukalolya kilya mfiri mama fe amng'anya aamba ulive na su aamba ulive ukakolya va treta mwaandu manaake vakametraamia klooshi lasma mwaandu uduchie kati, ifee tata weshu umuka dakika tanu ukavaiya kwakwa ngoori klooshi fo maana ntave mfele akwa we mdua uleaamba ki? Nkundi fo kila mmndu na mmi akwe kila mmndu na familia akwe ikae kwasha we kolyaa labda wetre vava afo ale maalike, wetre mwananu afo ame alika mri samitru we trumbua kilamnndu akava na kseemu kita kita hoo ndu klooshi (voices) mmba sha yoyoo yetre matratiso kaindika ife ukava na msimamo afo we sha ukavaiya (voices) iningakolya utramle na mfele akwa nge muelewa fo kila mndu akae na mmba yakwe na kila mndu af- anndo teyari alya fitina fye pungua (voices) bila iitima ma tata kaa aktretie fitina alya fye fuma fo tata atreta.